Ghe dieiva mia, çerca de no stà à distraime, che gh'ò da fâ de cöse, ò da travaggiâ. Magara se t'eu parlâ parlemmo dòppo, però oua ò da fâ, oua son piggiou, donca lascime stâ. Ghe diæ coscì.